مش مهم للشباب في الوقت الحالي ان هما يشاركوا في الأمور السياسية. لان الأمور السياسية متقلبة والشباب لازم يركزوا على جوانب أهم اف حياتهم وهي ممكن اتكون تعليمهم او وظايفهم او امورهم الاقتصادية او المسائل اللي تخصهم هما، أو اللي تنفع ان هي تبني البلد فالامور السياسية المفروض الناس تسيبها للمتخثثين بتوعها. أما الشباب فمفترض عليهم ان هما يركزوا في جوانب أهم، يعني في أهم من السياسية: زي الاقتصاد زي الشغل زي الوظايف زي العمل زي التعليم. ففي حاجات كاتيرة يقدر الشباب ان هو يركز عليها في الوقت الحالاي.